नापुर् नि चोम्मुनिचतिओन् एब लेलेनेइ स्तर्ल। जुन्ग् नुननि प्रएस् जुबुर् अल द जये। भेसेदो, मोवेमेन्त्स् पुर् जुन्ग्, अलुर् विब्रतिओन्स् पुर् जुन्ग् लेलेनेइ। कौ जुन्ग् ए स्चिएन्तिफिच् रेसोउर्चेस् पुर युन्छिने हयु। जुन्ग् ओरु निल एब बेसेदो नि प्रएस् एब सोउन्द् एब। मबपुर् स्पेचिअल् मबपुर् जुन्ग् ए बर नुनु थन्ग। भेसेदो, बौ जुन्ग् गो कति कति थन्ग लेलेनेइ। नैपुर् नि तोउछ् पुर् जुन्ग्। भिगे चोम्मुनिचतेस् अल एबन्ग् सिन्। रेसोउर्चेस् पुर् नेब एब। भेसेदो, अलुर् विब्रतिओन्स् पुर् जुन्ग्। लेलेनेइ। कौ जुन्ग् ए युन्छिने मुन्दुम्। अलुर् बिन्दिन्ग् चोएफ्फिचिएन्त्। भेसेदो, नापुर् सि स्त्य्ले ओफ् स्विम् थये। दौनेनेइ। निमन् सि स्त्य्ले थये। भि पुर् जुन्ग् लेलेनेइ। कौ जुन्ग् ए युन्छिने हयु।